Ittan darugal pusinga mai be hakkilo sai wata kesum. Mi habdan MI itta darugal mai be hakkilo ngam ta sorfa jungo am, mi yaha MI rufa ha babal himbe memata ko babal himbe dampata ngam ta nauna himbe, mi soda darugal mai kesum mi wara mi bila.